﻿Nibiba nibiruga, <hesitation> amaizi ago gaba nigaruga, <hesitation> nkomwiitaka oba nka’omu cave, otwiizi otu tuba nitwera, osanga mostly even nibiguma nobisanga mu- munsozi ezo, nobisanga oku munsozi nka’ahagati oku.